Pues ña jan ta hu u un. kini tonro hoajan xhí, taxa kuao, taxa kuao, tá hu u un. vaxhio ña kini ka chó ta <hesitation> odavana kixana tana consejo nó, nrua kao tadabo ta nodoña ta dabo ta nadamo ta dabo ta hu u un. kua oyeo konodo kuaoña xhin ña xa inio dani to dabana ta nadamana, nadaman.